Taa ikavigue mbae paraiso rami misi va ñavae yave ta <hesitation> opaete ko mbae ikavino no, ikavita <hesitation> ñavae supe okañi oiko va jare yaroviaa ñavae supe va jare yaja ñavae supe, jare yanemboyerovia jare ipora no kua oyeapo vaera jare ipuere vaera kuarupi yavia opareve